اشرح كيفية ركوب الدراجة لشخص لا يعرف كيف يفعل ذلك. أول شي، تأكد إن الدراجة مضبوطة ومريحة لك قبل البدء اركب الدراجة وضع قدمك على الأرض براحه، وبعدين ضع قدمك على الدواسة ادفع قدام بخفة مع تحريك الدواسات بقدميك وحافظ على التوازن خلي عينيك على الطريق، وحافظ على المقود ثابت عشان تحافظ على استقرارك